<hesitation> Agnatin'ny vôlagna araiky mahampy impolo zah mande bus de eninjato frais dikan'izany agnatin'ny araiky eniny arivo ake laniky amy fandianana bus.